E igny zany arakaraky e raha volegny avao fa, <hesitation> ataosika hoe intelo isankerinandro farafahakeliny la hoe sy magnoragny gn'andro da la ohatry hoe lasinainy, larobia da zoma, la ohatry mazoto zany gn'alahady igny da afaky manondraky avao koa.